मी माझ्या शेजाऱ्यांक विचारतलय कि ते माझ्या झाडांग। पाणी घालपी जेवा मी सुट्यें भावांक वैतलय तेवा। जर ते हाय म्हंतात जल्या मगेर मी तेंका केव्हा पाणी। घालुंक जाय ता सांगतलय आणि तेंका माझा नळाचा। पाईप खांय आसा ता बुट सगळ सांगतलय म्हंजेत्त मी। तेंका सगळी माहिती दितलय किद्यक कि तेंका। कसळ त्रास जाउन जायना म्हनण आणि। मगेर मी तेंका कायय भयत दितलय।